Eh! <noise> Lafa mialy moa zany, la agnarany tokoa mialy zay. Tsy misy mifampitsiriry, ka rariny io laha mampiasa drones na mampiasa ze raha ampiasainao eo fa matoa hialy, hifamono zay. Ka rariny avao aminakahy la ohatsy ka ampiasà ny drones.